<hesitation> Fan̈asana tapi zen̈y zio. Fan̈asana tapi io zen̈y, alain̈a akendriky zen̈y, ino ma izy ity? Aodoso akendriky zen̈y i raha maloto io baka eo amin'zay sasan̈a amin'jay zen̈y tapi io, asian̈a savan. Sasan̈a amy ny ran̈o, atapy.